<noise> No taskiranta teegal, kanjum woni a nasta e luumo, anndaa ceede kareeji, pat, anndaa noye mbarata, anndaa expenses maa, sey taska ceede maa anndaa e desaaɗe.